Tetaguasu Estados Unidos, kua jeta oike historiape jeta vi yaendu <hesitation> kua tetaguasu, jetapeñoi gunoi ñoraros si no que oime vi ambueva iru tetaguasu reta jae ombori, jare jukurei oiko yovaiso rupi <hesitation> hasta kua momento jare <hesitation> mopeti tetaguasu imbaepuerevi opaete mbaepevi <hesitation> armamento, junadrope, jaeramo kua tetaguasu uajaetye imbaepuerevi.